Yeyora ko jae mopeti ñe ikavigueva, mbaeti yeyora ndie yaiko gara jaekavi yaiko, jaeramo ikaviñoiko ikavi yeyora ndie yaiko jaeyaeko ñande kirei vae yayapo yayapota esa mbaeti kia ipuere oyopia yandegüi